أحب أني أفتتح شركة إنتاج خاصة فيني علشان أقدر أنتج وأخرج الأفلام والمسلسلات اللي أتمنى كل الناس تشوفها والقصص اللي تكون بعيدة عن الخيال وبعيدة عن <hesitation> الأمور التافهة، أحب الأمور الثقافية الغنية.